Sane, duae, tidui, atiu, limau, nenui, itui, wadui, siwai, husa, seidana, seidua, seidatidu, seidati, seidima, seidaneni, seidaitu, seidawadu seidasiwa, hutudua, hutuduaidana, hutuduidua, hutuidatidu, hutuduidati, hutuduidima, hutuduadaneni, hutudua daitu, hitiduadawadu, huduadasiwa, hutidu, hutudidana, hutuduidua, hutidudatidu, hutuduidati, hutuduidima, hitidudaneni, hutidudaitu, hutidudawaddu, hutidudasiwa, hutati, hutatidana, hutatidua, hutatidatidu, hutatidati, hutatidima, hutatidaneni, hutatidaitu, hutatidawaddu, hutatidasiwa, hutudima, hutudimaiidana, hutudimaidua, hutudimaidatidu, hutudimaidati, hutudimaidima, hutudimadaneni, hutudimadaitu, hutudidawaddu, hutudimadasiwa, hutuneni, hutunenidana, hutunenidua, hutunenidatidu. Hutunenidati, hutunenidima, hutunenidaneni, hutunenidaitu, hutunenidawadu, hutunenidasiwa, hutuitu, hutuitidana, hutuitudua, hutuitudatitu, hutuitudati, hutuitudima, hutuitudaneni, hutuitudaitu, hutuitudawaddu, hutuitudasiwa, hutuwadu, hutuwadidana, hutuwadidua, hutuwadudatidu, hutuduidati, hutuwaduidima, hutuwadudaneni, hutuwadudaitu, hutuwadudawadu, hutuwadudasiwa, hutusiwa, hutusiwaiidana, hutusiwaidua, hutusiwaidatidu, hutusiwadati, hutusiwaidima, hutusiwadaneni, hutusiwaidaitu, hutusiwadawaddu, hutudu, <hesitation> hutusiwadasiwa, hutuna.